لومړی، لاسونه په صابون او اوبو سره پاک کړئ، ترڅو زخم ته میکروب انتقال نه شي. زخم په پاکو اوبو سره ومینځئ، که چیرې چټلي یا دوړې وي، نرم یې پاک کړئ. که وینه روانه وي، زخم ته نرم فشار ورکړئ تر څو وینه ودریږي. وروسته له دې، زخم وچ کړئ او د انټي‌سېپټیک دوا ولګوئ.